<noise> א קאפי מאכער נ- א קאווע מאכער מאשין ווערט גענוצט צו מאכן קאווע. מ'לייגט אריין די קאווע און ס'האט <hesitation> ס'קאכט עס אויף מיט הייס וואסער, און נאכדעם רינט עס ארויס. ס'קומט ארויס הייס וואסער מיט קאווע און נאכדעם קען מען אליין צולייגן אויב מ'וויל צוקער אדער מולעך.